अलग अलग तिरा जुत्ता भी व्हंदन छिन, जन हम स्कूल जांणों ते अलग जुत्ता पेरदन, जूंते हम स्कूल ड्रेस दगड़ि पेरदन। जूंते ब्वोल्दन हम कि काला या सफेद जुत्ता पेन्न भई। ऑफिस जाणा जुत्ता अलग व्हंदन, जूंते हम फॉर्म शूज ब्वोल्दन। सि आम तौर पर चमड़ा या येका रौंदन बण्यां। तन्नि ख्यन्नो ते अलग जुत्ता रौंदन बण्यां, जूंते हम ब्वोल्दन स्पोर्ट्स शूज, सि ख्यन्नो ते व्हंदन। तनि हमते दनकणों ते अलग जुत्ता चेंदन, जूंते हम जॉगर्स शूज ब्वोल्दन। कुछ आजकल अलग तिरा जुत्ता भी छिन ऊंणां, जूंते हम बूट कट ब्वोलदन, जूंते हम फैशन मां जन यूज़ करदन। त यमण्यें अलग अलग तिरा जुत्ता व्हंदन, ज्वो हम आम तौर पर इस्तेमाल करदन छिन।